Yio, ma tate upupas pa vanu. Ma bero ar, nene unu na nabana tsetsako nor en vanu vei. tate pa vatom buana, op inona mia ti, op ar pati ka bam a toso, matatte buar veni ne op mu ka pe te u enu manin voa nu veni, tate tsa nabana tatao nor, pa tate pa vet inona mia ti, te upupas me a mia ti, va tom bua upas, ka mamato a ma ar. Matopo a ma kain a to tenor pa community. Te upas, nabana tsa va tombua ka tavuts poia oyia rova kora